Monday Atɛnidaarɛ hmm, sɛla n n n boi Atɛnidaarɛ puan de la tuuma yia daana dabeserɛ n bala. Tuuma dabeserɛ yiadaana n bala woo la san dɛna Atɛnidaarɛ, fum se'em woo n tuni, fu ni maasum mɛ suŋa suŋa ti aai, zina de la tuuma dabeserɛ. Bakɔi la pɔsega n bala. Bala la nɛra woo ni kɔ'ɔm iŋɛ a puti'irɛ mɛ ti aai, zina n de bakɔi la pɔsega la, n kpeŋe n miŋa ge ta'am tum tuunsi'a woo n nari ti n tum ti n tuuma kiŋɛ nɛŋa. Tu san yese bilam basɛ, di n de bakɔi la pɔsega la zuo nɛra woo ni bɔta la iŋɛ se'em, sɛla woo ti a wan ti bakɔi la pɔsɛ la pupeelum puan. Dini n de yia dabeserɛ la, la wan iŋɛ se'em ti bakɔi la za'a waabi wan tara pupeelum. Beni zuo tu puti'irɛ puan, tu tari sake sira yeti yia puan la n pɔsɛ se'em n wan pa'alɛ ba'asegɔ la n wan ana se'em. Bala la zo'e zo'e Tɛnidaarɛ puan n de yiadabeserɛ bakɔi puan la zuo, tuuma ni kɔ'ɔm kiŋɛ nɛŋa mɛ. Ti vom puan me nɛrewoo ni kpeŋera amiŋa ti basɛ ti pupeelum bɔna. La san le dɛna ligeri bɔba me ti Tɛnidaarɛ, ligeri bɔna. Beni zuo bakɔi la san ba'asɛ Lasedaarɛ ti fu ka nyɛ lagefɔ, fu tari puti'irɛ ti Tɛnidaarɛ n kini na wa fu wan ba'asum nyɛ lagefɔ. La san dɛna mam, Tɛnidaarɛ sɛla n ni wa'am mam puti'irɛ puan na de la, fu san pugum dɛna se'em n lui tuuma puan, pupeelum puan bii sɛla puan deeni, Tɛnidaarɛ de, see ti fu kpeŋe fumiŋa vaɛ ze'ele saazuo.